Untu bumwe mbiiji aa mbecha niinjega nankiugou ikwithirwa nyani inguchwaa mbecha iu mbecha ichikaa muntu muturire jumweega aa ii mbecha ii mbecha ichitethagia muno mono mono mono iikwithirwa mbecha iu ugaichwaa naa ukagura muunda ukagura ngari ukathoomithiaana ukaumaa ugeeta rwongo uge ugauma mbecha ichitethagia muntu kuthithia mantu jamaingi mono aa mbecha iu muntu uguchwaa ichikwithiwa chii mbecha ichigugwikia guntu guntu ugwe guntu muntu atira mbecha atiumba kwithirwa eekirya naa mbecha iu ichikwithirwa chitethia kwi muntu muntu u uriogukaraa oriouga uriogutumira mbecha iu noowithirwe wiichitumira bweega kaana wiichitumira buuthiuku tugaa uti gintu gikingaa gitira uthuku aa kwithirwa wiigara nou ngari ngariu ou noithire ikiona mutiro uukethirwa u ugwe ngari inyoe kuthuka na ukathithe kana ugwe wengwa u ukwithirwa ukii ukiiunika keethira ii kuguru kana ukeethirwa utemi antu kara untu buuthuku buukethirwa bukarikithe naa mbecha ichigatethagia nougure ingi nooukaria chibitari ukauma. Mbechaichikweeja ichikwejaa starehe iria muntuutina mbecha atinayo aa mbechaa mbecha ii gintu kimwe oo muntu nakwithirwa akienda nontu muturire jwethi aa nainte percent oo ee maicha jeetu twithaira twichwa mbecha twichaa uu ugookira ngugi eku inyeekethirwa inyii atia noo mbecha ukwithirwa ugichwaa chia gugwika bwega utu muntu uchwaage mbecha chia kumwika buuthuku aa rutere rungi rwa mbecha mbecha niinjega naa nuuguraa into bibiingi indi inya into biu kana nyaana bau ukuthomithia noo kwithirwe kwira mwanoomwe uka ukeethirwa eetrithia mantu jatibati keethira ii kugwatwa ii askari ugeeta ukamwitaa na mwanou riria oona wira mbecha chiagukare wimwitaa aa aau u aria police station akethirwa akithithia mantu noo akethirwa akithithia mantu jau jamaingi nontu naiji muchiariokwa eena mbecha agantethia muchiari okwa inyankathithia atia nkeethirwa akeethirwa akiija kuumbita nontu eena mbecha mbechaa tugaa mbecha ichitumaa nthiguru igeeta igeeta naa mbere naa iimaa indii nya tukiugaa uu kwii mbecha ichiithirite chiithiria njaa inyingi jaa thaii antu ibakuraana buuthuku nontu bwa mbecha na kethira tii mbecha niitatu biria mbecha chiithirite chiigura. Muntu nagerite muunda. naagurene. ibagukara bwega. lindi, numena rukaumira antu tu nuntu bwa bwecha, muuntu aakuraa, muntu aagutemanga, kana inya aakuthiria ountu buthu mono. kiu- kiumo kia jau jonthe ii mbecha, kana into, into meacha uithirite ikiguira. Antu babaingi, muntu oowe akona ee mbecha iinyingi, ageeta kunyua, kogura nchoobi, indi ntikuga kunyaa ncholei ikuthuku nontu uuni imiendagia, iindi kwi bamwe leamiethagia iyoo mantu jonthe, muntu arukira, eema nontu atwigua eena mbecha inkai moukone ageta akagura kire akagura, akanyua na untu buu ibwithi kwethira bwireta untu bwitawa addiction, naa untu buu ti bubwega maishene jaa ja muntu atithaira agikara na chiringi mirongo ithatu ee moukone, akiona ngiri, akiona magana jairi, untu bwa mbere akuthugania atithugania irio akamba athuganie mantu ja nchoabi naa kuma kii unto bau bwa kwithirwa ukienda konywa nchoobo, mori inya bui ibujukagia mbecha nonto ti uthen oou ugeeta uree antu, wite urare au, uu, mwarika untu bou bwa kunyua nchoobu bokuume. Itwithiritwe tukiona nja iria nyingi, aana. ibagukura, aana baagochoa ngugii. Na ta urea twiiji ti antu bonthe beethirwa bee bena gwitikirua ii murungu kwi kinya ii mantune ja guchoa mbecha na mantu uamaingi uketheria kwi mwaana omwe urathimu iii ngai nkuruki, lindi aciari nabo bakethira beetega urea wina mbela, weethirwa athira mbecha, aciari batikuthikiria, inya ukaugu atea utio aciari bagaakwigua, muaciari ukeethiira rimwe eemena mwana oontu mwana oou eena mbeca, untu bumwe uuni mbiji, ja mvaari, uuni mwanokwa ntimugiite keenda aanene eeja kumpojaa mbeca, mugiite ikenda, mugite ikenda akura muritana urea agatua guchuaga mbeca ciawe aitheethie. Uteethia muciari eethairwa ii uo kwenda kwa muntu. Ii untu bwa inya, ti untu muciari abati kuu gukinyiria muntu athithia, naa untu buu ibutumite aciari bakamenana na aana bao babaingi, na aciari bakamenana, aana baa bangi, utibathithiria untu nontu uugwe wiltegera ure wino mbecha mono. Antu naaome, kethira bukugura ngari iindi bukeja bukamenana aau nyumene, kana uugwe muntu ukathithia ngugi nee, ikeethirwa iria mbecha linyingi indi aatua kugwata mbecha iu akaura acio. Na uugwe urea uugwe ootigwa nontu ibuthithitie ngugi amwe ukaigua muthuru, ukagea muthuro nontu mbeca liu mbuga uracieetaira uthithia acio untu eethira ii kura ibitavi, kana ikugurisia aana bako gintu, kanai iku, ikurea antu wina irandu riingi, ikaigua maruru, na aau nee ukwithiria antu bakiithirwa bakiuraana monothaai, ukethiria uugwe ukari nthi no achore baku, aanini ukaigua buuringwa michinka aau, buukarugwa, na oou ookua utirio mbeca, utirio iiu aagutethia kana aatethia antu banu, ontu iiu ii mbecha utibaati, ii mbeca wiiyite. Nootiriombecha ai kwiya claagutethia muterirene jou, nontu ugachitumaira wina wasiwasi mono, uthithirwa wina gikeno gia utumira mbeca iiu ja uchuite mbeca eiaku ukariwa kana ukathithia ngigi aku, ukagwata mbeca iria ubati. Aaah antu naaja oome, ibeethiritwe, mbeca nii ngega, iindi ciina uthuku, noothuku wi kwithirwa aantu baa bakuukumanaa naau oome, baakuukuuma judge, baakukuma lawyer, ukamwaa mbecha, akathithia, akagitiria muntu. <hesitation> Miaka atibati akabungwa ncheera, omenya mbeecha iiuu ootumira, nooowe mujukia oo mbecha iiu utirio ciaaguteethia. Aaah mbeca cia weega na uthuku bwacio, ojoorea antu bena weega na uthuku. Naa tukigoouuni nkuga mbecha ichiutethia na mbecha niinjega naa wina mbecha menyoria uguchitumira menyera uria uchi uchitumira mbecha inchi ijaa na chigeeta naa guturi okaaga mbecha njanene na u kwiriokaaga na riria waaga ukoka ugakara uthigania wita kwira kana wita gutu kana wita kwairia muntu akwaa mbecha chawe na nwiiji utiria thaii antu batikuria marandu naikiookwona mburaano chikiingia na na antu batikugua inyaa nkoro aiiutua ikuraana ntuku ii antu beethiritwe beethuka mono aa kwi mantu jonthe tumira mbecha uria chibati.